E hoʻokahe hou wau i ka wai ma kekahi paipu i paʻa ma o ka hoʻohana ʻana i kekahi pāuma lua. Hoʻopaʻa ʻia ka lāʻau <hesitation> me ka lima. A laila, waiho ʻia ka ʻaoʻao lapa i lalo ma kahi o ka puka, a i ʻole kahi i paʻa ai ka wai. A laila, pāuma ikaika wau i ka pāuma lua i hemo mai a kahe hou ka wai.